زعيم بورجيبة على خاطره هو كان من أكبر الشخصيات في تاريخ تونس والأول لتونس بعد الاستقلال وهو كان عنده يد في النضال بتاع الإستقلال وكان الواجهة وكان جزء كبير من حركة التحرير الوطني وهو اللي أسس الحزب الدستوري الحر التونسي وهو كان الواجهة في النضال.